Sii-woo ŋa mò nya ɓa Kpɛlɛɛ woo. Kpɛlɛɛ woo káa ŋa mò. Nyaŋ zɛŋ kɛ̀ a- a kɛ́ɛ Kpɛlɛɛ woo wɛli káa ma nyaŋ ŋa kɛ̀ wɛli ŋa bó ŋa kɛ̀ kpîŋ môi a kɛ̀ lii-nɛ̃ɛ. ŋa kpinii da káa nyii a Kpɛlɛɛ woo kwa yaa kùkɛ mò a kɛ̀ a lii-nɛ̃ɛ ma mɛni kpɛ́ni fêi ŋa wɛ̀li a kɛ́ɛ woôi a kɛ̀ a wòo lɛ̂lɛɛ nyii è a siŋ soŋ kɔɔ kwa kélee ma. Kpɛ́ni fêi zɛŋ kwaa káa nya ɓa Kpɛlɛɛi wóo-ŋí a na kɛ̀ laŋ-ní. Kpɛlɛɛ woo a kɛ̀ lii. Kwa núu támaa káa kwa kɛ̀ sia koli-ŋai su, kùwo naa káa kùwo lóno dí pɔ́ naa. Kpa nuu da káa a pɔri kɛ̀ sii-woo da kpɛni-ŋai bó ŋɔ̀ nîa-pɛlɛɛi ŋai diai. Kɛ́ɛ fé pai kpɛlɛɛ woo môi nyaŋ káa a kpɛlɛɛ nùu. Kpa káa a Kpɛlɛɛ nuu lɛ̂lɛɛ é kɛ́ Kpɛlɛɛ woo é kɛ́ pere nyaa ŋa kpɛlɛɛ woo mò. berei kpa nee káa- nee fa pɔri kwii-woo bôi. Sɛŋ ŋai kɛ̀ nya ŋai nî-pɛlɛɛi-ŋai kélee ŋá dí tɛ́ɛ ɓɔ̀ naa díkɛ naa. Dí kélee kpɔ́ pɛ-pɛlɛɛ ŋai dɔnɔ káa naa káa a kɔraŋ saaɓa nókôi tí a Kpɛlɛɛ woo bó. Nyaŋ ya- dárei nee- da nee da Kpɛlɛɛ woo kpa- kpa kwii-woo- kpa- nee máŋ núu da kpɛni mań kwii-woo mò ma ǹyee ma li í mò í- í nee ma nee ŋɔ nee káa ti oo. A pai môi ma Kpɛlɛɛ woo kɛɛ a pai a kɛ́ɛ a lóno ipɔ́ a pai mò a kwii-woo. Berei ɓe ma nɛ̃ɛ kùkɛ la. Kpɛlɛɛ nyaŋ lɛ̂lɛɛ. A kɛ̀ a kɛ́ɛ í sii-woo kɔ́lɔŋ, ínua kɔ́lɔŋ nyaŋ zɛŋ Kpɛlɛɛ woo lɛ̂lɛ-lɛlɛɛ ŋai ŋa kɛ̀ mò nya ɓa, zɛŋ nyii kpanaŋɔɔ kwii-wóo su í maŋ kɔ́lɔŋ Kpɛlɛɛ woo su, da kɛ́ mò kwii-woo su ɓa pai kɔ́lɔŋɔɔ a maa fɛla. Kɛ́ɛ a ní ífe ŋa kaa ma í sii-woo su, nyɛɛ berei Kpɛlɛɛ woo káa la ŋa a Kpɛlɛɛ nuu fe mɛni ŋa kɛ́ ma Kpɛlɛɛ woo í pa kɛ̀ mò kwii-woo su, a pai gili-ŋai kɛ̀ ɣifu-ɣifu. Fé pai ŋá káa ma ní tí í pai tâi su koyâi siɣe. Mɛni ma kwa kpɔ́ a Kpɛlɛɛ ŋai kwa mò káa a kɛ́ɛ kwa Kpɛlɛɛ woo lɛ̂ kù nîa-p̂ɛlɛɛ ŋa dia. ɓɛi kélee í káa naa kɛ̀ Kpɛlɛɛ woo mò nîa-pɛlɛɛ ŋai dia. ífe dí kala kɛ̀ Kpɛlɛɛ woo fé tí. Kpɛlɛɛ woo fé laŋ. Kpɛlɛɛ woo kpalaŋ a kɛ̀ tóo, mò laa a kɛ̀ wála. Nuui támaa káa naa dífe kpîŋ pɔri Kpɛlɛɛ woo bó. A- a- a- a fólo nyee ŋa tɔnɔ kpaa maŋ fólo nyee ŋa feerɛ dáa kwii-woo pili su. Gɛ ní ɓa kɛ̀ nîa-pɛlɛɛ kili-ŋa kɛ̀ ɣifu-ɣifu. Ífe kɛ̀ dí- dí kɛ́ laŋ kpɛ́ni fêi dí- da kɛ̀ Kpɛlɛɛ woo díkɛ kwii-woo pili su díkɛ bene a gîe ɓa kɛ̀ nɔ́ ɣifu-ɣifu u ɓa kɛɛ dí kili-ŋa tɛ̂ɛi. Mɛni ma ŋa kɛ̀ kpɔ́ Kpɛlɛɛ bó a lii-nɛ̃ɛ zɛŋ ɓe kɛ lónii maa káa Kpɛlɛɛ kɔlɔ lɛ̂ naa. ŋa Kpɛlɛɛ kɔlɔ lɛ̀ a kɛ́ɛ Kpɛlɛɛi mò bela dí tàmaa. Nyaŋ kɛ̀ nɛ̂ da kɛ̀ lii-nɛ̃ɛ- a kɛ̀ lii-nɛ̃ɛ núa da kɛ́ pai ɓɔ̀ a kɛɛ ŋai nɛ̂ dia a kɛ̀ lii-nɛ̃ɛ. Mɛni ma ŋa wɛli a nɛ̂ kpɔnɔ ŋa kɛ̀ tɛ́ɛ ŋa kɛ fɛli wɛli a kɛɛ ŋa li tɛ́ɛ nuu da a kàa nyɛɛ ma pa í kpɛlɛɛ woo mò ma. Kpaa maŋ pa í Kpɛlɛɛ nɛ̂- Kpɛlɛɛ woo lɛ̂ ma. ɓa kɛ̀ kpîŋ a pɔri kɛi a fólo-ŋai tɔnɔ feerɛ ŋai lɛ̂ ya ŋa tɛ́ɛ ŋa kɛ̀ mò dia kpɛɛ kelee nya kàa naa dɔ́li kɛ́ ma pa í nɛ̂ ma a lii-nɛ̃ɛ kpɔ́ a dámaa. Kɛɛ ŋa nuu da- nua da kaa dífe wɛli dí Kpɛlɛɛ woo bó a kɛ̀ Màloŋ tóo ma. Kpɛni fé wɛli a kɛɛ Kpɛlɛɛ a laŋ. ŋa wɛli a kɛ́ɛ Kpɛlɛɛ woo a lɛɛ ɣele ma ŋa- a kɛ̀ kpîŋ a è kɛ̀ a nyaŋ tɔnɔ maa mɛni ŋa pa kɛ̀ nyɛ núu kélee díkɛ môi nɔii ŋí su. Nùui kèlee dí pai kɛ̀ môi. Kɛ́ɛ fa pɔri kɛ̀ a kpa a wàla-wala laa a kɛɛ nuu kelee dí mò. Kɛɛ nyaŋ berei máŋ dia dí ŋa- da- da mò kù kélee kwa kɛ́ mò dí lɛɛ kùpolu a kɛɛ damaa dí ma kɔri dí pɛrɛ mò núu dia dí pɛlɛ lɛ̂ nùa diai. Ma mɛ́ni kpɔmɔ kwa kɛ̀ Kpɛlɛɛ woo maa kɔri a lɛ̂lɛɛ.